उंची जगह पर वायुमंडल दवाब कम वे जांदू जैसे पाणी उबलणा तापमान हूदू ऊ कम ह्वे जांदू अर इले इले उचीः जगह मा पाणी जलदी उबलदू।